Yalla tawe e duɓol bottari non, na nyalaumari, na hirande, ɗume accan mi mi jogo ɗiɗi gonda mi acca nyalumari. To e sumi subaka mi hirto jemma ko mi ɗano, fumari am subaka jogo am haa jemma no jemma nastu fa subaka. To yaram me acca fu gonda mi acca nlaumari.